"खुशी" शब्द की बात आए तो, मुझे याद आता है। कि एक बार मेरे दाऊ ने मेरे लिए साइकिल खरीदकर दी थी, तो मैं बहुत खुश हो गया था। फिर बाइक आई, तो भी खुश हो गया। और जब कार खरीद ली, तो बहुत खुश हुए। "खुशी" शब्द बहुत सारी चीजों में अपनी भूमिका निभाता है।